Amin'ny volana janoary igny amin'igny zay ro manitsy ny a Soisa agny la manodididna eo amin'ny valo degré sericuska hatramin'ny enina ambin'ny folo degré sericus eo izay ngy maropahana amindreo agny.